Bangala dheshineniii adha ishia khabdhii adhaa ishia ishineniii dini ishia inamaa islamu unum jirthi sherehe dhub sherehe idia shereketi eee moulidni Kaa dhaloth nabia unum shereketi dhub familinen won muhimua aminen won dhurani dhaa dhungha dhiko unum khabdhii ammo won muhimu thaa diniathif iyoo familii dhag dhurketei